Gny Menchou izao ny mahavita an'izay satria i vao teraky da fa apototsy gny ranomasy egn. Mandrapahaizany mitily da egny heky i andranomasy egny da Iabany gn mamaha azy da i Endriny gn no miamby azy. <noise> Lafa mahay mitily amin zay i da mandeha miakatsy atety andrivotsy egny. Lafa mahay mitily amin'izay i da miditsy tampoky andranomasy agny, mahay milagno avao koa i <noise> da sady afaky miay andrano no miay ambony tany, da afaky miay andrivotsy mitily <noise>